Weam patou tuanta ta nutou, talu mengeme wia sinaruta, kapa talu mengeme muri sapa sili wota, lewo sini wota wole os sinaruta siniwota, <hesitation> wangon weam sinaruta tayan sata simiwo lewo, <hesitation> di kepa aren pelelo on ka pa pelelingan ka pa pelelo on ne peka ampit, ko kerang ngengkeni, weam patou tuanta, tameni weni woli oskwa engke wangunan ka pa weia ima tutulum patou tuanta ma piara ah lo ong ke me, sapa sini womu ku mela la ko eh koketer ka pa ko, kuo ente, di tuana kase wea sima atur rengketerru ka ante anu, pelelila kuteme wia niko kako ka ampit ku tea ma pikirlah ko keter kwa ente tea lumengeme, weam sina ruta kasi wo opo ompong si metu u ensapa, ensini womu nyaku- kumangenge tela nikong sapa sini won tai opo empung ma atur empatou tuanu kako ka ampit ku nitu te nila kula niko, tarimakase.